في عندي حلم بخُص بيت أحلامي أنا منّي حدا مسلاً بحب إنّو يكون عندو فيلّا أو أصر ما بحب هيك يكون بيتي بحب من أنا وزغيري إنّو إشتري بناية ويكون عندي بيت في و كل بيت في يكون لا حدا من إخواتي يعني ما يكون أبداً حدا غريب بالبناية كلّا بيت- بيوت العيلة بالبناية بحب أعطي لا كل حدا من إخواتي بيت ويكون إلي بيت مخصّص <hesitation> بحب إنّو يكون عفشو سادة، بحب الألوان الرّايئة ما بحب التّعجيئة، بحب إنّو يكون في لوحات عالحيط، بحب في يكون آيات قرآن، بحب اللّوحات يكون <hesitation> هيك تطلّع فيا بتلائيا بتحس فيا معاني كتير عميئة كتير- كتير- كتير بيعنيلي هيدي أصص اللّوحات كتير وكمان آيات القرآن أكيد، بحب يكون مساحتو لا كبيرة- كبيرة ولا زغيرة- زغيرة و <hesitation> وبحب الألوان ألت الرّايئة كتير وبكره أكيد التّعجيئ بي هيدي المواضيع، وكمان بحب يكون مسلاً لا إلي أوضة لحال ولا كل بنت من بناتي أوضى لا حال هيك لا يكون إلا خصوصيّتا وغراضا، <hesitation> وكمان بحب يكون عندي أوضى زيادة كرمال الضيوف إذا حدا شي مرّة إجا ضيوف لا عندي متل إخواتي أو حدا من رفئاتي ينامو عندي كمان، وبحب كمان إنّو يكون فيا برندا. <hesitation> بتطُّل على أكيد منظر حلو وبفضّل إنّو يكون منظر البحر لإنّو بحب كتير منظر البحر، و وبحب إنّو كمان طلّع الغروب وئت يجي الغروب كتير- كتير بيعنيلي أصّة البرندا بالبيت. بيت أحلامي بحبّو إنّو يتألّف من أوضى إلي وأوضى لبناتي وأوضى ألت للضيوف، و بحب يكون كتير المطبخ كبير لأنّو أنا من النّوع الّي بحب فوت عالمطبخ بحب إشتغل بالمطبخ، بحب أضّي وئتي في <hesitation> لأنّو بحب أطبُخ، بحب أعمل حلو، بحب إنّو يكون كبير، و فيو كل شي الأدوات بدّي ياها كا فُرُن، <hesitation> خلّاط للفواكة مسلاً للعصير، وكمان بيكون بحب كزا برندا يعني مسلاً أنا بي أوضة النّوم تعيتي بحب يكون في برندا وبالمطبخ في برندا كرمال إذا حبّيت شي مرّة أرغل مسلاً ما فوت عا أوضة النّوم أرغل بالبرندا تبعيت لا الصّالون ولا اوضة النّوم بحبّا تكون بالمطبخ مسلاً المطبخ بحبّو كتير كرمال إذا كمان فيني حط بي ألبو كنبايات على جنب هيك يعني بيجي موديل حلو وما بحبّو كتير على الطّابئ الأوّل أو التّاني بحبّو عالي يعني رابع، خامس، هيك مشان أنا كتير بحب العالي مشان المناظر كمان بتطلع من فوء أحلى- أحلى بي كتير من تحت أي بس هيدي هيّ يعني بي نفس الوئت بيت حلو وكبير ومتواضع و ومش مفخفخ كتير ومرتّب.